Zunata thamna ti ma zuni thamnina na nuih thamka-kaye, zunattibi han farnuwa nye ah gumnina nye na fina yauma eh yasuwa nye harna. ma tun tuiwakka ba'ah <noise> ba'ah nuh yireh hana haggin na, ba'ah yambawa dunye ana eh dundir mir siye nah hana dwa tumah ba'ah nyina na eh ana hama warwu yalayawa a mira birah nah. Blah, yreh naha yura yir ginai da hm haga na shim yashuluwayi na yib geh, hana sin yibe, hama zi yashwuwayi sinte nye, nyina eh bi au ma zewuh shina eh hagin hama gade nam jibeh, ba'ah niyineh, mu bana? shina ah mina weh? toh ba'ah haga nan, hana warwu thamka a yirna yi hayina na ba'ah hana warwu jirgonta a yirnayi han ba'ah nyina na, ba'ah hana warwu sinteh, ba sindi shibeh. Toh ma yura yiginai di toh ma sineh yibeh a daki mu gwawah jirgonta, daki mu haggina na eh haggin hama gana, a nyina kwah eh am zira ne hona eh ma yura zwaya shariwoh nah. Blah yiginata tamna na nyina daka ki shariwoh hana zirwa ara daki ama dura yireh hana wundi na danga. Shina <noise> bil haga na ziwu yashulu tamo ga, ham tuwa, na eh ba aibih yashwu tamo na nyina web yamawa dunyi hana niggi na, haga weh shariwah hana niggi ni ga, haga weh ba''ah hana niggi niga. yambawa sunyi a higgim gfa yashwu tamo gada, ko ba'ah ma shweh en ze zen ziya amna shi'ah, am na ka arimta mu ga'ah jirgontanyina na eh ma finah. Mu mun ba'ah dibira zeza zeyi da, toh ba'ah amna eh ma mun birki-birki na ga'ah jirgonta, haga nam gumdir yibge, hana dawum sinte, yi haga nyina gana ma siniye nam danga nayi shina nah. Ba'ah daka jirgonta nyina wani, na tuwam ta ba'ah nyina daka ki shariwoh hana dwa kam twaya a daha a jalira mu yire yi han ba'a miuna na. Am dawa mu shima ga yambawa dunyi geh, nama dwa koun na dub naa'am na na mo kale na kulmeh mamoh hana niggim na. Toh ba'ah haga zirwu yashwu na yibje, ba'ah haga na zirwu yashwu tamo yambawa dunyi ge. yiginata am dawa ga ma shimda yambawa dunyi geh, ma dwa koun na kutin bane dim nah, ba eh a si na? bana eh. Figa na, ne jowa eh ma ziki na mu ma danga na ma fama, ar bana eh a siu nyere dimna? toh amna nyina shii honawa, a nyi nam tuwa ta biro nu yiniata tamna han nonawma nye wani. Bina na fa halau na, nam zhe milginwa, nnayib nab kwah, shiye an hara kam shibau haloun, gwajula na figa hija ga, oin kuryai yibeh hara yaginata nyina, nija dab-dab, ziwu de bah ziwa hama ba dawi teburwur de na jjah, a jah de na shwaka naka, na nyu mama, na bwanna wun na za, adaj eh hana pitin wa nyina-na na ya shichim na, nyina gwajula lamna na wam na jahna, yee yire yamna shimga tamkaki hana nu kamna-na in shreka, tamka kamna shariwo nyin na dani na, na gumnin gi yibge, ye na nagin a shwakula-laye eh na danga bi nyinah kwa eh eh ye a nuwan tamana. To a ba yara nyim-nyimnola na, nyim-nyimola ha yib jolibra, hana ziude yal yi har yir ginai na, han ziy de yal ye har kam shibau na, hana ziu de yal ye har gwajulina, wam na zirba. Hana zirbiya? hana zirba ya eh ba yirwuna a yambawa dunji yuwah, a yamabawa dunyi en zedu an yiu bidah zi yushuwa zikirwur, bah nuh miltamila wani-wani bkem bi na eh ba finah, an yiu bin bangau, a biba jah-nyal wani na, a bi niga tuwa hama na yambawa dunyi eh yiu bah bakalwa. Toh ya sakiye, yiginai jamna en zinah fah shwakulayi yakale na shariwoh, eh! bahaka! ya tukeh-tukeh, hagan tamkah yegeh, a dugi na yiu walwo kom-kom, bih kom-kom da bken tunge yagineh da ben duh finnu waye, kam finawa haloun ben jiuwi mam beh zu ban daw dlimkira bih gurum kwahawa bih gwaka hana kwaha nyina, bin milleh bih nyum tuke-tukeh ta bih ha nyal-jale, binah ziki da matmah, mamah, bibih zirwa da mam bibi bari dilimkira. Toh yireh yamna ana a hamah na tamka ki na nuwa zikirwura, nyina amna nam tuwa tah binuwoh, tamka zikirwura hadan ya turala nyin, mah du tamka ama laga mateh na yanmbawa dunyi gadeh amna nyina yenbwarso, toh nam tuwa kam twaye ta binanoh yiginata zikirwur nuh hage. Tih aram zira mu tamka-ki yambawa dudnya hana ziki mna niga. tam kaki yamwa dunya hana ziki biniga mirna, nyina eh ka shimdina ka atra kwamnyaka na yina, ka zira nyilwa yeh na nn-jonuba, ka zika nyilwa naka zeh karka na eh ye hana tumir bika nagin hana wamna nyina yi na eh yambawa dunyi hana arbih nyina tamka-ka zikirwurna. Tamka zikirwaura na yiginata hana tau kaun, tamka zikirwaura keh ar ina shimda yamzawa dunyi toh nyina tamkaki han hamakana. Yashuwa zikirwura we ma shwa na yubna ehn tama na nyina ye tamka, yashuwa zikiwura we ma shura ehn sinti bah nyina tasi mu ma yira yirginai na toh kamna haga tamkiga, kamna jim ka argi ta tamkiga, amnai bwarbo nyina banye neh, yala ki ma nyimda nada, ba wama ga yiginata mo zeh jah nyala kabra ga ga'amna zhe mu luwa zikirwura, yinatita mo mu luwa zikiwura, bam yala mu lae polou wah zabanm dawa buke, kam toma kaunma beh ba wama mura, mum pwata yyuwaoh, ar ba eh mafa ma ziki na? Ase yifinata zikiwura haga ya eh tamka zikirwura tur niga hona ma nye. Han hama kutih han hona, na duna zika kamir kibeh ki ka ar na Nigeria na. Yigina-banje bamna, ba nu tamka, nab zah gwanhe, nab zah dunje, na eh ba zikeh bibeh jah na nyi-na nyi nan kwan-eh ba bajah na, ar duna sinte-ten ha buna nah, tamna jim haga naka anta tamkiga, ka ar ta bawrso ba hanyi haluna. To ar a yuna bwarso ba hanyi ni duh, kwamyaka zi na mun eh mah har na amna eh na durem kama ma har kulma nyi nuh, araga zikeh fumah tamki na kamna ga, ar na eh na du deh, yib bizi ba ziki tamkewa a shariwuneh, ba wun bi zeh shiya dih bi yiu ga'ah bi haka nyo, biteh polow biba tuna bun sambira-hiba, na ba zikeh yiginta, na ba zikeh tamka ka zikirwura, to sambiraw hameh nigim tamkide ara dake a yuwan farnuwa a yambawa dunye a yalaki mah nyimdina? sambiraw hameh nigim tamki je ara dakeh ba mu shwa yashu tamoh na yib ni? sambiraw hameh a nigim yiginated de a dakeh yiginata tamna yuwa gin sinteh nyi ga? nama dwa yib jauliba deh na ma gwalaba? bweh na ma tebura? haga fumah tamka-kamna ara dakeh shibeh yikindir kam jirgauba ba gur gute, bi zi ba jibreh yibeh damda.